Njerzit në Australi jon t’njoftun për dashninë që e kanë për botën e jashtme. <hesitation> mos qëndrimi n’shpi. E kanë nifar <hesitation> pozitiviteti ndaj jetës edhe kanë kulturë t’kafeve gjatë <hesitation> vikendenve. Kshtuqë osht ven i afërt edhe pozitiv.